Alura për ciüciè la puer da 'na stansia cum a va da bin fait a tuca gaveie tüt lon ch'a ie ëndrinta o almenu gavé lon ch'ambarasa, pöi pìe l'aspirapuer cum a i pias fe ai citu e ciücé a ciücé la puer ën tüti i cantun e pöi dop cuandi al e bin ciücià alura büte ëndrinta turna tüta la roba, i let, i materas e tüt lon ch'a i era, i armari e a resta bin pulid